<hesitation> Boeza zao zaigny agnisan’ny biby izy amy vôlohany mipetraka agnaty ala fô misy ôlo mitarimy izy i. De izy amin'jay mampiavaka azy amy vôrogno hafa zaigny, izy mahay mivôlagna, manjary ampianarigny mivolagnà, ny sasany aby mahay magnano hoe mbôla tsara ôlo “mbôla tsara e”, mahay mikoragna amin'ôlo, manjary ampitiliàgna aiza aiza ôlo aminare to de valiàny, mahay raha zaigny e. zay raha hampianarigna azy mahay, indrindra amy resaka vo-mivôlagna zaigny dila haigny.